مغامرتي الأخيرة كانت رحلة غوص في البحر، جربت أتعلم الغوص مع مدرب، وكان شعور رائع، لما نزلنا تحت الماء شفت الأسماك والشعاب المرجانية، كانت تجربة جديدة ومثيرة حسيت كأني في عالم مختلف، الألوان والحياة تحت الماء كانت مذهلة، وخلتني أحب البحر أكثر.